Yake ma kande kande magasa biasa jo tau anu tau btting, biasa tau bobori, biasa daging, biasa biasa to ke ani buda biasa pa. Bisa juku i kuala juku sapi <hesitation> <hesitation> kanena biasa wai waina to yake anuna gara gara na to. Biasa dialineng tu juku, mane di leto leto leto sibanti mane di bissai, di bissai to man dipatamani anu parasuan ke manasu metto mande palette di palette sule lako minan sea. Mandi patamai wai, mani parokkomi ntu sarre, kunyi, lada, iyamu tea to anu, anu perasa anunna supaya marasa juku yakke beppa. <hesitation> Biasa duka to beppa joang to botting pawa, donat raka, donat digaraga, dilabburi tarigu, margarin sola golla. Gola kassi digiling, sura di giling susinna tarigu, manne digoreng tu labbu. Pagale lebu lebu, iya ke manasui diangkani to supaya malai mukana. Mane diparokko golla, biasa duka na pake tau bisnis